A la plasy tsaratsara avao sa ro sy mipetraky eo avao iaho, da mandigny ho zakain'igny olo igny hoe diso plasy anao, io manko sy mainsy atorotorondreo avao e etoa plasinao etoa sy plasinao, fa izy mila magnety sara sode a afabaraka eo koa anao efa mipetraky sara mahazo plasy sara igny vo hoe a plasinao gn'etoa, rasy gn'akonan'izay.